நாய்கள் இணையற்ற தோழமை மற்றும் அழியாத பக்தியை வழங்குகின்றன, ஆனால் அதிக நேரமும் கவனமும் தேவை. பூனைகள் உங்கள் வீட்டிற்கு ஒரு சுயாதீனமான மற்றும் நிதானமான அதிர்வைக் கொண்டுவருகின்றன, அவை பரபரப்பான அட்டவணைகள் அல்லது குறைவான ஊடாடும் செல்லப்பிராணிகளை விரும்புபவர்களுக்கு ஏற்றதாக ஆக்குகின்றன.